Ok, o novan, tate po novan <hesitation> a novan sih, po tem ir to ke nung re ama haih pir, to nes no rer kipa dede rema ma tah. Momot rema ma pipia tah boneh. Ma ki nung ama haih pir. Pama gin pama na'on. Ama pi pak na'on rak ge ama pipia garas rak pa de ma ki nung ama haih pir gin. Ma, ama haih pir, ma o goroh pir si mas vi'ah rakah non. Po tem ir to vavahuh nen, vauhuh ama ruta vovan pir, pa goroh vaviah raka re nen koman ama haih bamari. Novan to nung rer sih ma- ma haih, ma si ruta novan, si mas goroh va vi'ah. Ki hara va hiva renen koman. Ma tem ama sinaroer to no, hek rema ma tah en pir, de ha rema, ma ki vabet ha. He ra'oer pama o i to te rer he. Pama haih pir veh. Novan sih, o natnat akah pet. Pino akuk erer pe ear o ti. O e sunon to pok a ro karar. Sunon to pok o arar, to he kurus o arar ama sens. Ken nat tayiah. Po tem ear to ep in ama enimor, kapa kokoman akuk bat. A ti akuk koeh. Vatoe akuk enon po o eo a ti to te vanon. Po nat e sunon to he nung o kipa he ro arar. O koeh o novan to nung pet arar. Te- te merer o nat a pa nung haih. O goroh pir. Pino a rorar o tavon. Ear to nung ror ama vunah goroh pear, ka iu goroh vaviah pet ror, pino o novan to te varer. Ge. Novan si no, ki no, ki no, hek tah en rema hek, ken tayiah ir to hek rema koman rema pa de ama pa haih pir. Ven o kua ven na en ma si ruta novan bi te rer koman a haih. Novan sih o- o viah e sunon to pok o <hesitation> enimor boneh, o vi'ah rakah. Ear to iu rakah i ror sih ama o tah ve a novan. Kapa ep i ra'oer bi nov kapa manin pet. Mameh tem kapa kokoman a mani bah, ih, eo si mas pino roma novan. Ko nov a vano gin. Ko nov no pa hek tah en ko hah a noma. Keh a tah ve, <hesitation> a pipit avah. Ma morar ko ve, pakpak akah non sih bear pipit a varor. Novan sih, to isi va isi akuk bi nov rer. Ki nov, ki no, tane a rema pa ma meh hum. Pa hah ama <hesitation> O novan gen o natnat akah. Manin akah no sih o novan to te varer. O e sunon to pok aro ra'oer. I to he ro ra'oer o nat boneh. Nung tah pino rakah irer o ti abuabuh. Pino rakah erer po a nasan nung o non. bir no ki hek, de rema ama pia na'on ge ama tayiah, ven a nung kohe ama haih pir. Ma o goroh pir. Kapa sue ror sih ba ear si mas pino ro a novan